Ademaekui, arteala'agisha in artil tern aegjintani, Jmani aa kaba, aa ni neja jellig jella, ayeka alikesa, dibdeala wida min fa hasli? Baelike dauwi kir amanin gara jaba minjoso, in belkiela, ademri echeku dogafisha, ure hidotone jafijro? Edi wea teka isigjo, uui shobin in amana dafafijro esa, own hido ton fasho? Uui aseka undaela jeli uska alikeso, wida gon noren uga sakhtojo, fa twali takir fa sho fa husan fa geridil Irki irkielatoni, own wida fa minga alliro? Udan fa eska teagiro? La la udan fa tigjimonana issa, uu loka jagjiro.